Aipotaesa jau vino ikavigue, jepigue, erei kuako jae mopetï yomboeteiño, erei mbaetɨ ou seve jukuraï sekɨreɨva, mbaetɨvi se aikua kianungako jae vino ikavigue, seve oyovakei kuareta